Sa të komunikojën njeri me t’jetrën, maçet <hesitation> mënd të <hesitation> ghuzarjen hjauret <hesitation> o mënd <hesitation> miaollizjen me vokalizime edhe me kurmin i tyre.